Seko amaeyae amae se ma aiparavo guere, mbaetɨ se amaemaeiño oiptague mbaereno se sekɨrei amae jevaere aiparavo eteiko amae amae mbaere sekɨreta amae ai yae jaema mako se amomora ma se amomora aruva jaeko ipere vaera amae se sekɨreɨ amae jevare jare opayave jaema jare opayave jaemavi kiri ai jukuraiko